Nisy fanajaka raiky niafy zao tanatin'ny volkanoka, hatao akory i zay tsy ho may anatin'izao afo be ao zao i?